Idish yuvish mashinasi bu hozirgi zamonaviy mashinalardan biri hisoblanib bunda siz idishingizni har gal idish yuvish vositasi bilan yuvish shart emas. Hozirda siz idish yuvish mashinasiga idishlaringizni joylaysiz va uni ma'lum bir muddat vaqtga qo'yib idishlaringizni yuvasiz. Va ko'ribsizki bir soat yoki yarim soat ichida idishlaringiz top toza tayyor holda bo'ladi.